өмірлік серігін яғни келешек жарын ер адам мұқият іздейтіні сөзсіз бірақ болашақ әйелінің қандай боларын әркім әрқалай бағамдайды
сонымен қазіргі жігіттердің талғамы қандай бүгін анықтап көреміз
бұл пендеміз ғой ток шоуы және мен олжас сайлаубекұлы армысыздар
і еркебұлан мырза алғашқы сұрақ өзіңізге сіз қазір ыыы жар таңдау үстіндесіз ғой иә иә мхм
ең бірінші несіне мән бересіз қыздың әрине әдемілігіне мхм
қалай өз өзін ұстауына сүйкімділігіне мхм әрине тек қана имандылығына да тек қана ішіндегі жан дүниесіне де әрине қарауға болады
ол енді адам бірінші таңдаған кезде бірінші не көреді қыз қарап тұрған кезде
ол бірінші қыздың сұлулығын көреді қандай қыз екенін
уақыт өте келе уақыт өте келе
ал сұлулық дегенді сіз өзіңіз і қалай түсінесіз сіз үшін сұлу қыздың бір бейнесін салып берсеңіз бізге
сұлу қыз деген сұлу деген сөздің мағынасының өзі сүт сүт келбетіндегі сұлулық мхм соны солай мен түсінемін қызды мысалы жар таңдағанда да солай таңдаймын
әрине имандылық болу керек өздерінде әрине ол әрбір қазақ қызында біздің қазақ елінің қызында ол қанында бар зат ол мхм
ибалық имандылық сүйкімділік қылықтылық ол қазағымызда бар қасиет ол мхм
әрине ең алғаш рет егер тікпе келіп дәлме дәл түзу айтсақ мхм алғашқымен әдемілігіне қараймыз
содан уақыт өте келе әрине мен эстрада әнші болған соң біздің мен халықтың алдында жүрген әнші болған соң мхм
ең біріншіден халық сынайды бізді халық жанымызда әдемі сүйкімді қыз жүрсе әрине ол бір жағынан жақсы өзімізге де жақсы халыққа да жақсы мхм
түсінікті енді ал қыздарымыз не дейсіздер бұл ретте
бұл ретте ыыы қыздардың да мысалы өздерінің таңдау еркі бар мхм
ы қазіргі заманда жігіт пен қыздың арасындағы тепе тең ыыы жағдай орнатылып тұрған заман
сондықтан қыздардың да таңдауы жоғары жігіттердің көбісі өкінішке орай ойлайды біз біз біз ғана қыздарды таңдаймыз деп ойлайды
қыздар да жігіттерді таңдауы керек таңдаймыз да өйткені бүгінгі заманда қыздардың барлығы әдемі
ыыы барлығы өздерін өздері күте алады барлығы жұмыс істейді оқыған тоқыған үйі бар машинасы бар мысалға
өкінішке орай ыыы қазір жігіттеріміздің де саны көбейді қыздың сол дүниесіне ғана қарайтын
ыыы сондықтан ол әдемі қызды қалай да қаратып аламын деген менің ойымша егер қарамайтын қыз болатын болса оны қарату өте қиын
қарамаса қыз деген жетеді ғой бір еркекке сегіз қыздан келеді ғой
ыыы ол қыздар мүмкін ыыы ол қыздардың ойындағы ы сұлулық әдемілік ы басқаша шығар
олардың ы мысалы сен ұнатқан адам иә ыыы адамның талғамындағы адамы емес шығарсың
талғамдағы адам емес болсам онда енді кім
кім сүйе қосылды дейсің
ерлердің таңдауы деген ол иллюзия иә ыыы иллюзия
таңдайтын қыз иә иә
жалпы негізі таңдау дегенге келіспеймін мен іхі себебі таңдаған тазға жолығады деватады ғой мхм
бұл адам болып пенде болғаннан кейін ол бір бұйрық шығар деп ойлаймын ол біріншіден
екіншіден еркебұланның айтып кеткені мен әншімін халықтың алдында жүрмін менің қасымда сұлу қыз жүру керек мені халық көру керек дейді де
мысалы жарды мен халық көрсін деп алмайды шығар деп ойлаймын мен адам
мен әйел адамды менің ұрпағымның жалғастырушысы ретінде түсінемін де
себебі мен олсыз да таңым атады олсыз да кешім батады олсыз да қарным тоқ киімім бүтін
бірақ ол менің ұрпағымды жалғастыратын адам мхм оның ішкі сұлулығы керек те
ол ішкі сұлулығын сіз і бірден қалай
бірден тану мүмкін емес енді өмірбақи елу жыл апамыз бен атамыз қазір отыр ғой бұл кісілер бір бірін әлі күнге дейін тани кетпеген де
бірақ мүмкіндігі бойынша бір бірін
олар олар елу жыл бірге тұрады қалай бір бірін танымайды олар
еркебұлан баламдікі дұрыс неге дейсің ғой қай еркек болсын өмір бойы біз мен енді жетпіс бірдемін ғой
еркек сұлулығына қарайды әдемілігіне қарайды еркектер
ол әйел жағы ғана құлағымен тыңдайды анау жігіт қалай не айтар екен деп
ы еркек пе еркек жігіт ол артист өзі олар сұлулығына бойына бірінші бойына түріне қарайды
адам түрі болмаса оған сен қалай қарайсың
иә мен мысалы мен айтып тұрған жоқпын имандылығына қарамаймын
әдемі сұлу қыздармен жүріп оларды тастап жылатып кетіп қайдағы бір ұсқынсыз қыздармен жүріп жүрген жігіттерді де білемін
әрі қарай әрі қарай ол әуелде бірінші танысқанда бірінші көргенде содан кейін кездеседі ғой
кездескеннен кейін ішкі жанын айтып отыр ғай имандылығына ішкі жанына ол сұлу қыздың ішкі жаны оған ұнамаған шығар сосын тастап кеткен шығар
сіздің айтып отырғанға толықтай қосылмаймын себебі і айтады бес саусақ бірдей емес дейді жігіттердің барлығы да бірдей емес
барлығы бірдей қыздың сырт келбетіне түріне сипатына қарай бермейді
ішкі жан дүниесіне егер ол сұлу болғаны не керек ішінде мына санасында ақылы болмаса
біреу сұлу біреу сұлу емес деп біз даже өйтіп айтуға ы хақымыз жоқ деп ойлаймын
әр адам ол бұл дүниеге келгеннен кейін алланың құлы қылып жаратқаннан кейін ол по своему өзі сұлу болып келеді
сол себептен мына қыз сұлу екен мына қыз мынандай екен деп айтқан да дұрыс емес
жарды ы көпшілікке көрсету үшін алмайды деп ұрпақ жалғастыру үшін алады жігіттер жаңағы мына әріптесіміз айтып жатқандай
ол жүреді әдемі қыздармен жүреді үйленерге келген кезінде ол басқа шешім қабылдайды
сол кезде сұрайсың неге сен жүрмейсің қызбен ей ол қалды ғой
бірақ ананы қарасаң қазіргі мына тәуелсіздік алған жылдардан бергі қыздардың бәрі әдемі жаман қыз емес
кім жаман мына жерде бәрі әдемі қыздар
мына заман түзелген сайын і экономика өрлеген сайын адамдардың түр әлпеті өзгеріп әдемілікке кете береді
қазір сұлулық таңдайтын заман емес ішкі жан дүниесін таңдайтын заманға жеттік
ер жігіттің қандай болсын әуелде қыздың түріне қарайды жүрісіне қарайды сұлулығына қарайды бойына қарайды әркім өзінің таңдауы бар
бірақ ер жігіт таңдауы бар ер жігіттің қыз таңдамайды ер жігіт таңдайды сондықтан еркебұландікі дұрыс
бойы деген нәрсені қозғап кеттіңіз бір і психологтардың жүргізген зерттеуі бар екен
ы көбінесе тұрмысқа ыыы ерте немесе дер кезінде шығатын деп айтылады ғой бір жиырма беске дейінгі
бойы жүз алпыс екі ы сантиметрге дейінгі қыздар көп шығады екен
бойы ұзын қыздар көбінесе тұрмысқа шықпай қалады екен
өте күшті айттың өйткені менің шалым сайдың тасындай ғана өзі военный былай жұқа
бірақ та ол мені өзінше ойнап айқанда айтады бүгін алып келейін дегенмін ауырып қалды
ойнап айтқанда айтады мен сені таңдағанымда дейді ұрпағымды дұрыстау үшін таңдадым бойы ұзын әйел керек болыпты
а былайша өзі мендей зор зор әйел і тигенін киеді
әдемі келіншек болса өзі ол сүйгенін киеді сондықтан мен шалымның машинасын итеремін
ы балалардың бәрі екі метр бойлары сол үшін де таңдауы мүмкін өзі сондай болады
психология тұрғыдан қарағанда ер адам неліктен мысалы сіз айтып жатырсыз оның жан дүниесіне қарау керек деп ал сіз мысалы ыыы түріне қарау керек деп иә
мына жерде ыыы адамның эстетикалық ы эстет адамдар болады иә ол тәрбиеге байланысты
үйде мысалы ата анасы әрқашан да анасы мысалы иә сіздің идеалды түрде жас кезіңізден көрген анаңыз ғой иә
олар әрқашан да үйде әдемі болып жүрген ол әрқашан да сондай тартымды болып жүрген сізбен сөйлескенде де сондай әдемілікті сізге жеткізе алды көрдіңіз бе
сіз де жеткізе алды деп айта алмаймын бірақ әдемілік болды бірақ жан дүниеңіз бірінші тұрды да отбасыңызда
ішкі жан дүние бір бірімен сылайстық сондықтан біздің жаңағы еркектеріміз өсіп келе жатқан міне
ержігіттеріміз ең бірінші не әдімілікті талдайды таңдайды немесе жан дүниені таңдайды жатыр да барлық нәрсе
ол сіздер бізді таңдағанымен ол сіздер бізді таңдай алмайсыздар мысалы мен өз басыма өзіме жауап беремін өзін таңдай алмайсыздар
себебі өйткені біз еркектерміз
мысалы бізге қыз көп деген секілді дәл сол секілді мына заманда қызға да жігіт көп
өз пікірімізді айтып жатырмыз ғой бірақ бұның түбі бар ғой атам қазақ айтып кеткен атам қазақ менің сөзім емес
жарыларды дейді көрі болсаң көріктісін ал көрмей алсаң тектісін ал
көрмей білмей алсаң азбас тозбас қарасын ал деген өте дұрыс
және мен айтар едім ер жігіттің алған жары жақсы болса бағы жаман болса соры дейді
бірақ та қазіргі мәселе мына сен бірінші әйеліңнен қорқатын адамсың менің ойымша
тамағын дұрыс іше алмайды дейді
і сен қызға айтайын дегенім қалқам айналайын ренжіме мен анау ұлға болысып отырмын өйткені онікі дұрыс еркек таңдайды
бірақ та жаңа айтты ғой ағаң қыз дегенің бір қарайсың қарай алсаң әлгі жігітке саған сөз салған
бірақ ол жігіт саған ұнамаса сен оған дұрыстап сөз бермейсің жауап бермейсің
ал енді өзің ұнаса қыз таңдайды қыз таңдай алмайды өзің ұнасаң ұнатқаныңды көрсет
ал енді ұнатқан жігітіңді сен оған барып сен мен сені ұнатамын дей алмайсың ғой
сондықтан да сен ол жігітті өзіңнің білімділігіңмен сұлулығыңмен сұлулығыңмен әдемілігіңменен өзіңе қарата аласың
қыз таңдайды қай кезде ол алдына айтып отырмын ғой әрбір қыздың алдына міндетті түрде тұрмысқа шығатын уақытқа дейін қаншама жігіт өтеді
сол жігіттің арасынан міндетті түрде таңдау
сұрақ қоюға бола ма сіз өзіңіз қалай таңдайтын едіңіз мысалы өзіңіз
мысалы мына кісі айтып өтті кезіндегі ыыы ертегілер болсын аңыздар болсын қазақтағы көп қой
ыыы патшаның қызы таңдау жасаған кезде
сіз і өзіңіз бағана бір і біраз і мында ой айтылды қыз таңдау керек ұл таңдау керек деп жатыр
сізге өзіңізге ыыы көңіл аударған жігіттер көп шығар
ыыы ол жағын иә мүмкін көп шығар бірақ мен өзім ойымды айта кетейін мхм
ыыы мысалы мен қосыламын тәтенің сөзіне өйткені ы біз қалай да болған да бір ы бір қадам арттамыз ер адамдардың арттарында
негізі мен ойлаймын тәрбиеден байланысты ең біріншіден тәрбиеден байланысты анаң қалай айтады
мысалы анаң сен үйге келгенде вот сен сондай сондайсың сен ең сұлусың сен өзің таңдау керексің десе онда ол уже басқаша көрдіңіз бе ол уже анадан байланысты
мысалы менің анам ол маған қалай айтады құлыным мысалы мен ыыы әкем барлығын шешетін үйде әкем анам емес
ммм ол м мысалы анам ақылмен ғана ақылмен ғана ақылын айтып кетуі мүмкін әкемнің алдына ал шешім қабылдайтын әкем
сондықтан мен ойлаймын ер адам таңдап келіп жақындап ы айтса мысалы сен менің жарым боласың ба десе
ол уже қыз қыздың шешімі ер адамның өзі уже байланысты
қалай ер адам ыыы қадам жасайды солай жалғастырылады сондықтан қыз ыыы қызға дегенде ешқандай байланыс жоқ деп айтамын
енді сіздіңше ер адам ең ең бастапқыда ең біріншіден адамның ы қыздың сырт келбетіне бірінші баса мән береді ғой
ыыы білесіз бе мен мысалы өзімше ойлаймын әдемілік әртүрліге бөлінеді
мысалы әдемі қыз ол өзін ыыы тәрбиесімен өзін несімен адамды тарта алады
мысалы сол әп әдемі қыз екі бірдей болса мысалы мына жақта тәрбиелі қыз болып мына жақта
тәрбиесі жоқ тәрбиесіз немесе ыыы басқа адамдардан басқаша сөйлеп ұрысып нетіп тұрса оның әдемілігі сол қалпында уже жоқ болады түсінесіз бе
сондықтан адам қалай өзін ұстайды ең алдымен сол соған да байланысты деп ойламын өйткені қыздың өзін ұстауына байланысты
өкінішке орай мысалы бұл жерде ыыы тақырып мүлдем басқа жаққа қарай ауытқып кетті
мен бұл жерде таңдау мәселесін тұрмысқа шыққанға дейін қыз бала өзінің тұрмысқа шығатын адамның таңдау мәселесіне
отбасындағы ыыы әйел адам қандай болу деген ыыы жаңағы тақырыпқа қарай ауытқып кетті
мысалы сіз қараңыз ер адамды таңдадыңыз иә ол теріс бұрылып басқа қызға кетсе сіз не істейсіз
сіз келіп айтпайсыз ғой менің көлігім бар менің ыыы квартирам бар мысалы сен маған қарау керексің деп айтпайсыз ғой дұрыс па
материалдық және махаббат немесе отбасы құру деген ол әртүрліге бөлінеді оны сіз шатастырмаңыз бұл
мысалы сіздің сізді жұмыс істеп машина тапқан немесе квартирам бар деп айтып тұрсаңыз мысалы ол бөлек түсінесіз бе
өмір бойы өмір сүретін адамыңыз таңдаған ол әртүрлі түсінесіз бе сондықтан сіз мысалы өзіңіздің материалдық жағдайыңызбен адамды ешқашан да
бұл жерде мен материалдық тұрғыдан таңдайды
жігіттер бүгінгі таңда қыздардың сондай материалдық тұрғыдан жағдайына қарайды бұны ешкім жоққа шығара алмайды кім жоққа шығара алады
мысалы сіз деген таңдау мен неге қыздарда болмайды дейсіз онда сіз барып онда қолыңызға сақина алып жігіттерге сақина тақсаңызшы онда барып
таңдау менікі дейсіз де сіз
менің алдыма төрт жігіт келді ұсынысын жасап кез келген жігіт қызды қаратып алу керек дұрыс па
сол төрт жігіттің ішінен ыыы мен келісімді мен ешкімге бермеймін әркім өзінің қандай
төрт жігіт деп өзі бір мысал келтіріп тұр ғой бұл енді сол төрт жігіттің ішінен енді маған жақсы жар болады ау дегеніне біреуіне қарайды ғой
ал бұл жерде ұсыныс не болмаса келісім шешім деген мәселе ол енді бөлек тақырып болып кетеді мхм
жұмыспен қамтамасыз етіліватқан қыздар көп сондықтан қазір бізде қоғамда жұмыссыз жігіттер еріксізден қыздардың таңдауына қарай кетіп қалуы мүмкін
сондықтан мүмкін емес болып та жатыр сондықтан мен мына кісіге жабылудың қажеті жоқ бұл кісі қазіргі таңда болып жатқан нәрселерді айтып жатыр
мысалға жап жас жігіттер ііі күйеуі жоқ бір баласы бар әйелдің қолына кіріп кетіватқан жігіттер бар оны өтірікке шығармауымыз керек
сондықтан бұл кісінің айтывотқаны сол жағынан да және де қыздың таңдауы жалпы бар деген жағынан да айтып отыр
мына кісіні мен қолдаймын өйткені барлықтарыңыз жабылуларыңызға мен жол бергім кеп тұрған
і және еркебұлан сенің бұл жерде ұсталып қалған мәселең бар
сен жаңа бәрін дұрыс айтып келдің де иә дұрыс айтып келдің де ең бір ұсталып қалғаның ел көру керек менің қасымда сұлу
халықтың алдында жүрген адам болған соң халық мені сыйлайды жоқ
ауылдың қыздары жаныңда бүйтіп жүрсе саған мысалы ше
бәріміз ауылдан шыққанбыз ауылдың қызы ондай емес ауылдың қызы ондай
ауылдың қызы ондай емес да
неге алмайды алады
бүйтіп айтайын мен бірдеме айтайын жоқ
қазір кешірім сұраймын ұсталып қалған жерім деп отырсыздар ғой ә ауылдың қыздары кешірім сұраймын ауылдың қыздарын мен тек қана
бірақта да мысалы халық қалай қарайды халық көргенін сынайды дұрыс па
ол ойламайды ғой о бұл бала ауылдан келіпті кезінде ол қалаға келіп міне қазір қалай көтеріліп кетті деп айтпайды ғой ешкім дұрыс па
мысалы қалада жүр ме міне қаланың көзімен сынайды міне мына бала мынау мынау деп
мысалы сөйтіп сынау керек қызды мысалы
қараған кезде де сүйкімді болу керек тыңдайық тыңдайық
жанымда ауылдың қызы жүрсе қалай болады деп тұрсың сені жоқ иә сені вообще халық әйелің үшін сыйламайды
халық сені әйелің үшін бағаламайды
ақтөбелік айтыскер ақын айтады ершат қайболдин деген айтыскер ақын
қыз іздеймін үзіліп ақ тұратын сызылып ақ иманды болуы керек жүзі бірақ бойынан ойы биік қыз іздеймін тілі қысқа етегі ұзынырақ дейді
өкінішке орай өкінішке орай ондай қыздар қазір кездесе бермейді бірең сараң
кездеседі әлі ондайлар қазақ халқының кездесе бермейді
адам қандай сондай адам жолығады дейді ғой қандай адам сондай адам жолығады дейді
сен мына сөзге қазір ыыы ответ қайтарып отырсың ғой
қазіргі уақытта ы дәурен мырза айтып кеткен қыздар
бұл пендеміз ғой ток шоуы құрметті қонақтар қазір і әңгімемізді әрмен өрбітпес бұрын экранға назар аударайық әріптесіміз әзірлеген сюжетіміз бар
сұлу сұлу емес сүйген сұлу
жігіттердің бірі арулардың сырт бейнесіне басым көңіл бөлсе өзге бірі нәзік жандылардың ақылды болғанын қалайды
және бұл санатқа ер азаматтардың тағы бір тобын қосуға болады
олар әдемілік пен ұяңдықты үйлестіргісі келетін нақтырақ айтқанда ақылына көркі сай аруларды іздейтіндер
сұлуға әдетте әл ауқаты жоғары немесе өзінің ы сырт пішініне ыыы сенімді ер азамат азаматтар үйленеді өте сұлу әйелге
себебі ы өте сұлу әйелдер ол көздің құрты ақылды әйелдерге неге үйленеді десек бұл тұрақтылық сенімділік
көбіне і ер азаматтар і махаббатқа сүйеніп үйленсе і ол сұлулыққа да ақылдыққа да қарамайды
ал енді махаббатқа сүйенбей есепке сүйеніп үйленетін болса ақылды қыздарды таңдайды өйткені ақылды қыздар тұрақты
ы отбасын құратын ер азаматтар ең бірінші қызықтыратын бұл тұрақтылық
көптің көзайымына айналғандардың таңдауы қандай әдемі ақылды һәм талантты
бұл талап үдесінен әркім шыға бере ме десек те тыңдайық
тәуекел мүслім ең алдымен қыздың тәрбиелі және қарапайым болуына назар аударса
әнуар нүрпейісов болашақ жарының өзі секілді шапшаң әрі өмірге деген көзқарасының өзгеше болғанын қалайды
әли оқапов болашақ жарының тәрбиелі жауапкершілігі мол және мейірбан сонымен қатар білімді және әзілқой жан болғанын күтсе
димаш әділетке қыз сұлу болғанымен қатар өзіне сенімді мейірімді адал және ең бастысы үй шаруашысына икемі бар қыз қажет
шоқан маратұлы қарапайым тәрбиелі және отбасы үшін барлығына дайын жанмен өмірін байланыстырғысы келетінін жасырмайды
артур төлепов үшін қазақи болмыстағы қарапайым және иманды қыздар басты назарда
көп жігіттер жар таңдау мәселесіне келгенде жиі қиналатындарын айтып жатады
бірі менің ойымдағы қыз емес мінезі ұнамайды бойы меннен ұзын десе бірінен қазақша сөйлей алмайды ұлты басқа деген сияқты сылтауларды жиі естиміз
шынында да жігіттер қандай қыздарды таңдайды сұрап білейік
қыздың ақылды әрі сұлу болғаны дұрыс қой біздің қазақтың қыздары қарапайым бәрі де сұлу бәрі де ақылды ғой сол сияқты қазақтың қызын таңдар едім
ең бастысы ақылды және иманды ал сұлулығы өзі көрсетеді бастысы ақылды
жалпы барлық жігіттер үшін қазақстанда айта алмаймын бірақ менің ойымша ақылды қыздар жігіттердің көбісі таңдау дұрыс деп санаймын өйткені ақылы көркіне сай деп айтады ғой қазағым
менің ойымша еркектер бірінші орында ыыы сұлу ы қыздарды таңдайды деп ойлаймын
өйткені еркектер көзімен жақсы көреді әйелдер құлағымен жақсы көреді
а содан кейін барып ыыы сөйлесе келе уақыт өте келе мүмкін ақылына да қарайтын шығар
сұлулық әлемді тербейді бірақ талғам қай заманда да талқыға түспеген ұмытпайық осындайда қазақтың сүйген сұлу деген сөзі еске оралады
жұлдыз байділдә әсем жайлаухан пендеміз ғой ток шоуы
жаңа сюжетімізден көрдік ы жұлдызды жігіттеріміздің қандай талғамы бар екенін қандай шарт ы шарттары
көп айтып жатқан жоқ байқадыңыздар ма иманды адал отбасына
кезінде қазақ халқының тәрбиесі сондай
қазір өзіңізге өзіңіз қарсы шығып отырсыз
неге ақылды деватыр деймін де
таныспас бұрын бәрібір сырт келбетіне назар
оған спорить етпей ақ қойыңыздар сырт келбетіне қарайсыздар сіздер бәрібір де ол
сіз айтасыз қасымда жүретін аруды әдемі болғанын қалаймын деп ойлайсыз
сонда сіз елдің айтқан сөзіне қарайсыз ба өзіңіз жүрегіңіз не айтады
жоқ әрине жоқ сіз мен сізбен сіз иә мысалы
мен сізді ұнатып қалсам сырттай иә мен сіздің бірінші сізбен мысалы таныстапасам білмесем араласа алмаймын
ал сіз келесі көрген ару аруды көріп оны ұнатып қалсаңыз сосын не істейсіз
ұнату мен ол да әдемі болады одан асқан әдемі болады
оны да ұнатамын ғашық болу мен ұнату екеуі екі түрлі есіңізде болсын
бауыр басу ол бөлек түрі әрине
сізге әдемі болса болады деп тұрсыз ғой
еркебұланның айтып отырғаны енді бірден ол ыыы ақылды қызды таңдайын деп отырған жоқ
ол ең бірінші танысар кездегі өзінің ііі і қандай қызға жақындайтынын айтып отыр
әдемі қыз дейді де өз өзін жақсы көретін адам өз өзіне қарайды әр адам өз түрін таңдап аламайды түсінбедім
жоқ жоқ былай қылайықшы еркебұланға барлығымыз жабыла бермейікші ы бұның ниетін түсініп тұрмын мен негізінде ше
енді сахнада жүрмін халықтың алдында жүрмін деп бірақ енді ыыы бағана азекеңнің де сөзінің жаны бар
і халыққа көрсету мақсатында емес і өзіндік ііі жанұямның жанұямның ыыы жаңағы шырқы ы мейірі болсын деген мақсатта ғана аламын ііі таңдауым солай болады
а еркебұлан сенің сөзіңе қосылатын жерлерім де бар әдемілікке мен де қараймын әрбір еркек те сәл де болса бір тартымдылыққа көріктілікке қарайды бәрібір қарайды
ол имандылық тәрбиелік деп айтылады айтылады бірақ қарайды әдемілікке бәрібір қарайды
иә сонымен қатар мен енді айта кететінім әдемі болсын жарыңыз мейлі
бірақ енді ііі бойындағы тәкаппарлығы жүз пайызға қырсықтық мінезі екі жүз пайыз болып тұрса і сіз де ондай әдемілікке бармайсыз
ондай адамға ондай пендеге қадам жасамайсыз деп ойлаймын басқа әдемі қызға иә
сондықтан да сіздің ііі түпкі мақсатыңызды түсініп тұрмын сөзіңіздің түбін қалжыңдаймын қалжың
яғни ііі имандылыққа да қарайтыныңыз ы былай сезіліп тұр енді осында мына
ыыы ер адам болсын әйел адам болсын ол өзі қандай оған сондай адам келеді
мхм жақсы олжас мысалы мен мына бойдақтарға айтарым
адал жарды таңдар кезінде адамда бір чувство болады енді мына еркебұлан сен әлі сезінбегенсің көрініп тұр
ол жүресің он қызбен жүріп үйленетін қызыңа келген кезінде бір басқаша бір сезім болады оны түсіну керек те
одан кейін мен мысалы адал жарымды таңдаған уақытта
міне оны жеткізу мүмкін емес бірақ маған әке шешем алматы алматы облысының қызын ғана аласың деді өйткені сол жақта өзіміз тұрамыз
біз батысқа бара алмаймыз құда құдағи болғаннан кейін солармен араласуымыз керек өлім жітім болады
біз өйткені үйдің үлкенісің біз де құда құдағимен араласуымыз керек осы жерде қыздарды ғана таңдайсың деді
менде сондай бірінші курсқа түскен кезінде студент кезімде берді сол ойды
ал төртінші курста мен біраз жүрдім енді қыздармен бес жүз қыздың ішінде қырық бес бала жатақханада тұрдық сол бес жүздің онымен жүрдім керек болса
мхм бірақ ешқайсысына жаңа бір чувство болмады бірақ әке шешем бір қызды ұсынды маған
олар енді әке шешең болғаннан кейін ол саған ешқашан жамандық ойламайтын адамдар ғой мхм
балам жүріп біткен шығарсың енді қыздармен бір қыз бар көресің бе деді көрдім болды құлап қалдым
ол өйткені әке шешем ол ол қызды бұрыннан біледі екен мен мысалы олар араласады өздерінің достарының қызы болды
соны маған ұсынды а көресің бе деп ол қызға бардым ол қыз жаңа қыздардың көбісі сюжеттен де қарап отырмыз әдемі дейді де әдемі
жігіттер әңгіме жоқ жаңағы қыздардың киетінін не деп айтушы еді бір
жұқа киіп қарда мысалы шаштарын жайып алып жүр мектепте айтатын шаш жайған қыздар байы өлген қыздар деп
шашын жайып алып бұттарына жаңағы қысқа киіп алып жүреді бұттан өткен суық ертең балаға келеді сосын жүресің әрбір тәуіпті аралап
көтермейді кімнен кімнен деп жүресің иә
одан да әке шешең дұрыс әйелді таңдау үшін әке шешеңе не болмаса аға жеңгең дұрыс адамды ұсыну керек сол кезде қарау керек
жаңа ақылды деген сөз болып қалды ақылды дегенді қалай түсінеміз жігіттер
ыыы ата анадан алған тәрбие ғой көргенділігі иә
ертең қыз бала болғаннан кейін ол қыз жатжұрттық деп бекер айтпаған
ол полюбому кетеді де басқа жұрттың барып либо түтінін түтетеді либо өшіреді
мхм сол үйден анасынан не көріп өссе қандай ақыл көріп өссе ертең ұрпаққа сол тәрбиені береді де мхм оның мектепте алған ақылы ол бір бөлек ол
ақылды мен білімдінің айырмашылығы бар ма
бұндағы ақылдылық деген еркебұлан мырза айта кетейін мұндағы ақылдылық деген кезде қазіргі таңда қыздардың ақылдысы ол қалай
үйге ері үйге келген кезде жаңағы көңіл күйін бір көзбен ақ ым жыммен түсіне қоятын әйел ақылды болады
олар оның мектепте жаңағы ыыы мектепте мектепте болмаса университетте алған білімі керек те емес отбасын құру үшін
еркегін өзі танып біліп түсініп жаңа ішкі жандүниесін түсінсе сол әйел ақылды болады
сондықтан біз қазіргі қыздарды тіпті жаңа еркекпен теңдестіріп қойып оны ы ақылды бол бүйт сөйт деп
ол әйел адам отбасын алып жүретін адам емес ол ер адам алып жүреді
әдемілік деген сөзді
отбасын әйел адам алып жүрмейді деген сөзге мен мысалы келісе алмаймын неге өздеріңіз де бері айтып отырсыздар ғой
ыыы отбасын өшіретін де өсіретін де әйел дұрыс па
ер адамды алып жүреді әйел бірақ отбасын алып жүрмейді отбасында тыныштық орнататын әйел махаббат орнататын
әйел адам дүниеден өтетін болса анасы сол шаңырақтың барлығының берекесі кетеді
ер адам да бұрынғыдай болмайды отбасын сонда кім алып жүрген әйел адам емес пе
көрінбейді көзге жоқ
егер әйел адам жалғыз өзі алып алып жүрсе ол білесіз бе жалғыз басты аналар міне алып жүреді мен оны түсіне аламын өздері ақша табады мысалы балаларын өздері кинеді
жалғыз өзі алып жүреді деген мәселені қозғаватқан жоқпын мен бұл жерде
анель қалқам айналайын тыңдау тыңдау жаңа айтты ғой ол ы ақылдылығын қайдан біледі қыздың міне жүргізуші айтып отыр ғой қалқам айналайын
неге біледі өйткені ол қызбен танысты ғой сұлулығына қарап сұлулығына қарап танысты
сосын бір кездесті екі кездесті ол қыз оның ы не айтқанын тыңдап оған қарамай бетіне тік қарамай
оны кішкене і ұнатқанын көрсетіп ақырын ғана ибалықпен ғана сонда ғана ол біледі ол қыздың ақылдылығын
қалыптасып қалған бізде түсінік қазақ елі әдемі дегенге тек қана елестейді көз алдарында
шаштарын жайып тастаған екі төстерін ашып алған аяқтарына мини юбка киіп алған сондай ғана елестейді де әдемілік онда емес әдемі дейтін
әдемілік дейтін бірінші қазақтың қаншама қарапайым қыздары бар мысалы сүйкімді қыздары бар
оларды мысалы ол әдемілік ешқай жерде ешқандай ситуацияда артық етпейді қандай адамға қандай жерде болсын да
сөзіңді бөлейін әдемілік деген сөзді тілге тиек етіп кетіп жатсың иә
әдемілік деген ыыы мысалға қазіргі қыздар бес саусақ бірдей емес бірақ барлығы демей ақ қояйын і жасанды жасанды
көкшетаулық ақын айтады көкшетаулық ақын
тура осы ойға мен мынандай бір сөз шығарып өзіме өзім таңғалғаным бар
оны осы мақалды мен шығардым деп айтсам да болады ерім деп елжірейтін әйелдер болмаса елім деп еңірейтін ерлер қайдан болсын деп айтуға болады өте дұрыс
мына жерде қараңыздар қазір осы тақырыпты мен бірдеме көріп тұрмын деп айта аламын да
кез келген бойдақ жігітке жақындай қалсаң қыз жоқ деген әңгіме айтады толып жүрген қыздың ішінде үйленетін қыз жоқ дейді
толып жүрген қыздарға бар ғой ей сен неге байға тимейсің десе жігіт жоқ дейді иә
шыр етіп дүниеге келген кезде біз әлі күнге шейін қазақ болсын басқа болсын қыз баланы әлпештейміз
бұл қонақ дейміз бұл бізге аманат дейміз сөйтеміз де ы жаңағы қыз деген жат жұрттық деп мақалда айтып отырамыз да есейе келе балабақшаға барған сәттен бастап
ей қызға қолыңды көтерме ол сенің анаң ол сенің апаң деп айтып келе жатырмыз әлпештеватырмыз
қоғамға келді тағы да қыз балаға қарап сөйлеме тағы да әлпештейміз
сотқа барсаң екі ерлі зайыбы ұрсатын болса сот та әйелдің сөзін сөйлейді
қоғам да ата баба да біздің ы бауырларымыз да ағайын да әйелді әлпештеп отырмыз
ал енді сол әлпештеп отырған әйелдеріміз бізді ойлаватыр ма
сол екен ғой өй айналайын
сіз жаңа айтып отыр міне жастардың арасында қыздардан сұрасаң жігіт жоқ дейді ыыы жігіттерден сұрасаң қыз жоқ деп жатады
сіздердің кездеріңізде де ондай әңгіме болып па еді
бұл енді айналайын балапандарым м әке қадірін танитын шеше қадірін танитын ұрпақ мысалы үшін дүниеге келсе
ол қай уақытта да әкесінің қадірін шешесінің қадірін арттыра біледі таныта біледі өмірде
мен енді мына кісіге үйленгенімізге елу жылдан асып бара жатыр
алпыс бесінші жылдан бастап ммм сегізінші класстан бастап бірімізді біріміз білеміз
бір мектепте оқыдық бір ауылда өстік
бұл енді сонда оншақты қыздың ішінен шешеме фотосын көрсетемін ғой

шешем қолынан ұстап алып мына осыны осыны бермеймін ешкімге деп анам таңдап беріп еді
енді ананың табанының астында өзі де пайғамбардың несі жатады дейді ғой қазақ атамыз жұмақтың кілті жұмақтың кілті жатады дейді
ана өмірге ұрпақ әкеледі ана өмірге осы қай қайсысың да анадан тудыңдар бәрін де аналарың өмірге әкелді
біреуіңді қыз қылып біреуіңді ұл қылып табиғатыңды өзгерткенмен бәрің бір анадан тудыңдар сондықтан ананың қадірін тани білейік балапандар
сол жаңағы шешемнің бір ауыз сөзі демеу болды да бұл кісімен сол армиядан келгеннен кейін і үйлендім
содан кейін ы оқуға кеттім онда да үйде баласын бағып өзі отырды
і бірақ і түсіне қарап мінезіне қарап мынау қалай деп мінезін бәрін білемін ғой бірге оқыдық бір мектепте
бір мектепте оқыдық дейсіз ы сол кезде сіз басында несіне ғашық болдыңыз несін ұнаттыңыз
енді ол адамда ғашық болу деген мысалы үшін өзі де табиғи дүние ғой
ы мен бұл кісінің өзі і инабаттылығына ы адамды сыйлай білетіндігіне
биттей күннен бастап өзі қай үйге барса да ыыы біздің ағайдың үйінде тұрып оқыды әкесі шопан болды тауда тұрды
сонда әлгі барып жүремін енді ағайдың үйінде сонда сол үйдің жұмысын бәрін осы кісі істеп жатады
сонда енді сыртынан қарап бақылап отырамын себебі шаш деген аяққа түседі ы ол енді себебі ы
біздің үйде сөйтіп үйріп әкететінін сол кезде сезіп жүрдім
содан әлгі жаңағы анама көрсеткендегі анамның сөзі ол кісі енді алпыс бір жасында өмірден өтті
ііі жалғыз ақ жалғыз ақ баласымын і ұл ы қыз бар енді екі қыз бар меннен кейін мхм бірақ ұлдан біреу ақ
сонда енді менің келінім ы дұрыс болса екен менің келінім өзіме қараса екен деген мағынада
үлкен кісілердің ііі көп әңгімесі ы кейінгі ұрпақтан
өзі де өмірге келтіргеннен кейін содан рахатын көру солардың қызығын көру немеренің қызығын көру соны аңсап отырады ғой
сонда менің ұрпағым дүниеге дұрыс ұрпақ келсе екен ыыы дұрыс ы өмірде алып кететіндей бағыт бағдар беретін
ыыы ұл мен қыз әкелсе екен деген мағынада таңдаған болу керек
сол мына анамыздың таңдағаны осы күнге дейін біздің қасымызда келе жатыр
маңдайы маңдайы жазық екен өмірге көп ұрпақ әкеледі деді
шашы ұзын болды маңдайы жазық екен өмірге көп ұрпақ әкеледі деді маңдайы жазық екен мінезді болады деді
маңдайы маңдайы қасы тікірейіп тұрған жоқ көзі тікірейген жоқ қасы
ы көзі тікірейіп кісіге қарап тұрса ол өзі әңгімесі одан ақ белгілі болып тұрады әлгі түріне қарағанда
сізге мхм сөзіңіздің барлығы өте керемет өте дұрыс ы бағанадан бері анель ы қызыңыз айтып отыр ғой
күйеуді мен таңдауым керекпін жігітті мен таңдауым керекпін деп ал енді ыыы апамызды сіз таңдадыңыз ба жоқ апа айтыңызшы
екеуі бір бірін таңдады мен таңдадым
сіздің де таңдауыңыз түсті ғой көкеме ұнатқан ұнаттыңыз ғой сіз
енді мен ұнатқанда кішкентай кезімнен мынаның мына кісінің шешесі көшеде көрсе жалпақтап
қай жерде ылғи қыр соңымнан қалмай жүреді менің ол миыма ештеңе кірмейді
содан сөйтіп жүргенде де айтып отыр ғой сегіз оқып жүргенде бір вечерде і биге шақырып мен сүйретіліп жүре алмаймын мына кісі деген
мынандай әдемі сұлу жігіт қыздар деген артында тұрып емес жатып қарап жүр бірақ мен оған ғашық болып жүргенімді де білмеймін өзім
армиядан келгеннен кейін мысалы тұрмыс құрдық содан кейін жеті бала өмірге әкелді жеті бала қазір жеті үй
ыыы жиырма алтыға тарта немереміз бар
сөзіңді бөлейін танысқан кезде таныстық қой бірақ бір бірімізге жоламаймыз не сөз айта алмаймыз ауызымыз буылығып қалған
тек қана хатпеннен жазысамыз мынау кезіксе мен қашамын бұдан бір ауыз ұяламын енді
немесе қолымыздан бірімізді біріміз бес жыл қыз бен бозбала болып жүрдік
бес жылда бір қолымыздан ұстап бірімізді біріміз бір ы анандай мынандай сөзге қиғанымыз жоқ
соныменен өмір кештік міне тату тәтті бақытты ы семья құрып қазір ы үлкен қария болып немере шөбере бағып отырмыз
түсінікті арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс ыыы жар таңдау тақырыбын талқылау үстіндеміз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы құрметті қонақтар сіздер барлықтарыңыз енді ләйлі мәжнүн ы аңызын оқыған шығарсыздар білесіздер ғой
сол кездегі ііі ессіз ғашық болған і жігіттің көзін ыыы көзін алған дейді ғой қыздан қара қыздан не көрді енді деп хан ыыы өзі қызықққан ғой
сол кезде енді шыққан сөз ғой ыыы ләйлінің сұлулығын көру үшін мәжнүннің көзімен қарау керек деген сияқты мхм
яғни әрбір ер адам үшін ыыы әйелдің сұлулығы әртүрлі ғой барлығының бір қатып қалған бір стандарты жоқ қой
әрине әркімдікі өзіне ай көрінер көзіне дейсіз ғой иә
сондықтан ы қазіргі уақытта әдемілік дегенді біз дұрыс түсініп жүрміз бе қалай ойлайсыздар
дұрыс түсініп жүрген жоқпыз мен әдемі дегенге сол үшін бәрі әдемі деген кезде қандай представление айта кеттім ғой мен бағана
мхм мысалы етегі қысқа сондай қыздар келеді қай еркектің болмасын да
бауырым өте керемет сөз айтып отыр әлгі жасына қарамай адамның ы шынында да ақылына қара дейді ғой
өте керемет сөздерді айтып отыр тақпақтап та жай да мхм соның сөзі дұрыс әз әзіл ібліс дейді әз әзіл дейді
сол көзін байлап ұстайды анау көзілдірікті бала көзілдірікпен жай көргенмен ана қыздың дұрысын көре алмай қалады он он қызбен жүргенде
ыыы сенің сөзің айтайын десем менің ы жігітім айтып отырмын ғой әлі атын атамаймын мәке деп айтамын сол кісі
сол кісіге менің апам мені бергісі келмеді ол студент қой енді келгенде даже таныстырып ыыы
вообще барма сөйлеспе деді өйткені сен кереметсің аппақсың деп әркім өзінің қызын мақтайды ғой
а ол қара ыыы көзі көк өзі кішкентай ғана оның неменесіне қызықтың шетелге анау орал шетел сияқты ол кезде ауыл ғой
шетелге жаққа кетесің құдалармен қалай араласамыз деген сияқты көп сөз айтты
сонда мен сенің сөзіңді айттым ы апа дедім сен менің көзіммен қарашы оның көзіне де өзіне де бәріне де
маған басқа жігіт керек жоқ сондықтан қыз таңдамайды қыз өзін таңдаған адам ұнаса ештеңені ойламайды
мынандай да бір пайым бар ғой жігіт ыыы жар таңдаған кезде анасына ұқсайтын қызды іздейді деп иә ондай бар ма
ондай бар өз өмірмде көп кездеседі десе
қыздар ағасына немесе әкесіне ұқсайтын
ол деген бар кәдімгі баланың жастайынан психологиялық түйсігінде ол үйде не көреді соны ы таңдаған кезде де есейгенде соны таңдағысы келеді
ол да дұрыс ол тіпті жақсы мына кезде айтып отырмын ғой жаңа еркебұлан мырза өзін әдемілікті жақсы көретін адам өйткені үйде әдемілік көрген
сондықтан бұл қазіргі кезде таңғалғаным қасындағы отырған бойжеткенге де былай сынап қарап отыр да қолынан бастап аяғына дейін шашына дейін қарап берді
ол өзі оны байқамайды бірақ біз иә креслосы да жақындап қалды
психологияда бар да сіз таңдайсыз ол ол жақсы
мысалы мына бері жақта отырған кісі ол креслосы да жақындамай отыр тіпті жан дүниесіне ғана қарап өз өз алдына ғана тіке қарап отырған бұл иә бұл психология
сосын мына жерде сіз айттыңыз ғой неліктен стандарт кетіп бара жатыр иә олжас мырза
ммм қазіргі таңда мысалы салондарға барамыз бір ғана стандарт жасап береді шаш үлгісін бәрін түр бет әлпетіміз
шетелден келе жатқан стандарт сол стандарттарға қарай біздің бойжеткендер біз соған соған қарай барады
ыыы журналдарға теледидардан көреді сол бір стандартқа қарай барады
сөйтіп біз өзіміз і бойжеткендер жаңа ер адам психологиясын олардың деген әдеміліктің түр сипатын өзгерте келеміз
ол өте дұрыс емес өйткені әр адам алла жаратқаннан кейін әр қыз әдемі әр адам ер болсын әйел болсын әдемі келеді
сондықтан біз әдемілікті іштен түсіне алу керекпіз
сосын ы қазір бір сөз айта кетейін мына жерде атамыз айтып кетті өте орынды
сіздер еркектер иә әдемі болсын әдемі болмасын ақылды болсын ақылды болмасын мына жерде айтылып кетті
егер ы адам м тіке қарап сізге иә ер бойжеткен еркегіне тіке қарап шап беріп жаңа бір сөзге екі сөз айтып
жаңағы жерде м зекіп сөйлеп қаншалықты әдемі болып тұрса да сіздер ондай әйелге қарамайсыздар
сондықтан осы ең бастысы мен білмеймін бұны қалай тіпті қай стандарттарға апарып қалай әдемі деп айтуға да болады
бірақ бұндай шап беріп отыратын әйелдерге әдемі болса да сіздер қарамайсыздар
сөзіңізді жалғайын енді
бетіңдегі бояудай ұн жаққандай жасанды жалғап алған сояудай тырнақ қандай жасанды
шашқа да шаш жалғай ма шашың қандай жасанды шығып кеткен маңдайға қасың қандай жасанды
айта берсе енді барлығы да жасанды демек бұндай әйелдің тағдыры да жасанды
сіздің кезіңізде макияж татуаж деген болды ма болған жоқ
еркебұлан бауырым саған айтарым шатастырып алмашы жасанды әйел мен табиғи сұлулықты шатастырып алмашы
бояумен өңі кірмейді ғой адамның адамның табиғи өзі табиғи өзінің сұлулығы
табиғи болмысы табиғи адами қасиеті соны
сұлулық емес пе аға айтыңызшы әдемілік деген сол
ал енді еркебұлан мен ыыы не айтайын мынау жаңа бала өте жақсы өлеңді айтты ғой бірақ та заманауи адам өзгереді
міне қазір бізде кішкене боянып сөйтіп жүреміз мынандай жерге келгенде неге десеңізші қазір кемпірлер көп шалдар аз
өмірбойы еркекті сыйлағанда әдемі болып жүру керек
менің жолдасым міне қырық жеті жылда бір еркекке ы бір әйелге қарап көрген жоқ анау биге бірдеңеге барғанда айтамын ана қызды менің
постоянно біргесіз бе постоянно бірге жүреміз
енді бір қызды ұнатқанын көріп қаламын оны мен байқаймын
сол кезде мен ақырындап қыздың жанына отырып ойбай біздің бес алты баламыз бар немере
ол бір екінші өмір бойы әйел деген өзіне қарап өту керек міне мына қыз өте дұрыс айтты
өйткені сен қалай болса солай жүрсең ойбай мынау еркек менікі ғой енді не болса о болсын деп балаңды таптым ертең деп сары қарын кемпір болып
мен ауылда өстім енді былайынша айтқанда ауылда жүрмін өмір бойы сонда мына халатты былай қалай болса солай
мен басынан отыз бес жыл ораза ұстап намаз оқып қажымын басымнан орамал түспейді бірақ та түрімді дұрыстап жүремін түрімді
мен жаңа ыыы айтып өтетін бір сөзімді айтып аяқтай алмай қалдым психолог ханымның сөзіне байланысты
бұл кісі айтты жаңа ыыы ер азаматтар дейді өзінің бетіне тіке қарап сөйлеген қыздарды ұнатпайды дейді
бірақ өкінішке орай біз бұрынғы қалып кеткен стереотиптердің ііі сіз ол сөзді дұрыс түсінбедіңіз аясында ғана қалып қоймай
ыыы шындыққа шындық ретінде ақиқатқа тіке бетіне қарау білу керек
себебі мен өзімнің өмірімде көзіммен көрген отбасы бар ыыы досым мен құрбым үйленді
менің мысалы досым құрбымның бетіне қарап мысалы бір пікір айтатын болса міндетті түрде қарсы пікір білдіргенді ұнататын
ал егер білдірмесе қарсы пікір керісінше ренжитін
ыыы демек өмірде ондай да адамдар бар сондықтан оны да есептеген дұрыс деп ойлаймын
тыңдаңдар мынау еркекке жаңа айтасың біріне бірі ы может сонда сенің тәрбиең шығар бәрі тәрбиеден деді
үйдегі тәрбие солай болса әкеңе шешең атылып отырса ә десе мә деп сонда солай болады
тәрбиеге қарау керек ол бұрынғы заман жоқ қазіргі заманның адамымыз бәріміз де мына кісі сізге ақыл айтып отырғанда да бұрынғының адамы емес
анандай хор жасап анандай кісілерге ыыы бастық болып жүрген адам ол бұрынғының адам емес бірақ та і бұрынғы деген пікірді ұмытыңыз
еркекті сыйлау керек ердің орны жоғары болу керек
танысқанда да еркек бірінші танысады ол ұнатпа ұнатпа өзіңнің пікірің болсын ол сенсің
қыздарға әдемілік те қыздарға да жігіттерге де әдемілік те керек сұлулық та керек
ыыы әйел адам тұрмысқа шыққаннан кейін ер адамына бағынуы да керек
оның барлығына мен қарсы шықпаймын бірақ міндетті түрде үйленгенге дейінгі таңдау болады
әркімнің талғамы әртүрлі бірақ отбасылық өмірге келгенде жауапкершілік барлығына бірдей ортақ болғаны жөн секілді
қайткенмен барлығымыз да пендеміз ғой аман сау болыңыздар